Raha natao tao anaty tilikambo avo de avo aho a de miantso vonjy aho zany loha, mitabataba miantso mafy be a, na manakopakopaka lamba avy eny ambony eny mba- mba hisy olona hamonjy ahy.